<noise> <hesitation> طبعا السلام العالمي <hesitation> ممكن إنه إذا توفرت توفرت فيه الإرادة والتعاون يمكن تحقيقه من الدول، لازم نركزوا على الحوار الإيجابي بين الدول، وحل النزاعات بطريقة سليمة، وتوفير العدالة الاجتماعية، والحقوق <hesitation> لكل <hesitation> دولة، بحيث إن كل دولة تاخذ حقوقها، ويسود فيها العدل، يمكن إني نحقق السلام <hesitation> بين الدول.